اتعامل بشكل طبيعي و في نفس الوقت ابقي واخده حذري بطريقه كافيه جدا مبينش اني متوتره خالص واخده حذر من <hesitation> من الاعداء اللي بتعامل معاهم في المنظمه الاجراميه بطريقه تحسسهم ان أنا بنتمي ليهم او ان أنا معاهم.